Ko njogorde ɗi faamini no woodi, ko ngam a faamataa ɗee njikataaɗe konngol maa. A waawi waɗde heɓre nde njogitde e njarɗe ɗi njikataaɗe. Kono waɗal ngal jooni faamataa ko waɗata e simulaasii maa, ngam ɗum no heɓiraa ɗe njikataaɗo ɗum, waɗataa ko a waɗa naatude e njipirde dow hakkunde konngol maa e njogorde ɗi.